نه، زه د ویښتو اوبدلو یا چوټي کولو په هکله هیڅ هم نه پوهیګمه. ا، معمولاً، ا، هغه څوک ام ویښته اُ، سره اوبي یا یې هم چوټي کوي چې هنرمند وي یا هم د دې کار شوقیان وي خو دا خلک زموږ په محل کې ډير کم دي.